هي كاين واحد المتل يڨولك بلي السعادة تكون حقيقية فقط كي تكون مشتركة سما مام كي تكون سعادة شخصية ماغاديش تشاركها مع المجتمع ماغاديش توصل لهاديك ستيسفاكسيون ألور كي تكون عندك مساهمة في المجتمع غادي توصل لوحد السعادة شخصية معندهاش ليميت